Haa kalaal siaata tubaaboo la kalaa bijee moo fiŋ kalaa bijee yoo moo fiŋ kalaa kommu ňiŋ dindiŋoo be karaŋoo na karantaati ňiŋ yee keeba je kaa karandi waatoo waati luŋdoo assaa faaye naanaŋ yee ňiŋ saferŋee ako na'assii karaŋ ke ayaa naa safeyee ňiŋ doo tubaabu taa iňonta siile yee ila kaya ndiŋoo taa yaa saferoo ka'ala aya tara ibulol koto ibaa safer.